Nega mendan so'rayapsiz, men sizga ming marta yo'q dedim, ahir tushunsangizchi, bu ishni men sizga qilib bera olmayman. Sababi, bunga mening vakolatim o'tmaydi. O'shaning uchun siz mendan emas boshqa odamdan so'rashingiz kerak, uzur va iltimos qaytib mendan so'ramang.